Loolu de bu fekkee lu ñu war a utiliser la lekk ko <noise> xobu tabanaane, <noise> ak garab bi ñoo wax gér, ak kénkeliba, ñetti garab yii de boo ko boolee di ko naan, di ko togg di naan sa bët dana leer. <noise> Nebedaay, carosol, nebedaay, carosol, limo xobam bi, limo xobu carosol, xobu nebedaay ñett yooyu nga boole ko di ko togg di ko naan dafay leeral bët <noise> dafay wéral biir. <noise>